﻿नॉर्वे की जो संस्कृति है नि वा चिजा अपण नॉर्वे की संस्कृति मे देख सका। होवे जनी ये क्रिसमस की टेम् ने खाई जावे। <hesitation> अर नार्वे में बच्चों को रेवे नि जीवन र बचपन वु भी बाकी देशया की तुलना में ज्यादा रेवे।